Ayo usame ngig kasukakan kasukan alhamdulillahi sai godiya ga allah lau kan da kwarkwarbi ngig lava kasuka kasuka a nga wharbiya ngig wharbiya dika wanan yizigiba mɓo soki amma lar da kwa ka arkam kidala lav da kwarkwara kitak wna nda kwarkwara to iftagoka kasukwa nga kasubi manga manga hakuri nga kasubi to yizigila mɓo labar nga nub vakar biya nga ngig nusa vakarbi nga zire ngig ga vhire thir alhamdulillah ngig vhire ngig kasuka nga zirbiya so lavar da kwakwa alkumma sai manga manga hakuri nga ha kuri babarka rayuwa kan ziɗbiya ngig hakuri alhamdulillah rayuwa ngige so labar nda kwakware afta, afta, ah afkabi ya ma labarda na kwakwaring da barbug labar kasuka, kasuka, kasuka ngige kasuika kasuka ngabi sata tathame Ngig zirabiya afkasukare ngige ngabiy a ngabiya amman zir kam <noise> labar gaskiya seda zin kasuka afragotu sallah ngig zire nga, nga am lokachi sallah naga tu an sallah ngigi zire da sakwabi sukwaa afka azbasa udahe mɓekla udahe ngine nga zir kam adum da sallah kam kasuka nga bi amma lav da kwarkwa ngi zin alhamdulillahi aɗu zirna ina ina da a mitsina dubu khikirde ina dubu eɓɓe da manga buga sallah to nga za akam nga lokachin sallah sakkam ah khiɗardu khiɗa kasukwand to ah hir hiɗa kasuka kam nga lav da kwarta abi aizidoy ngig alammanda da sukwa sukwo ammaa wa ina, war ina nga, n mutum biya so abun mtss so ayo <noise> umzairaha zira a dalda makaranta makaro ta mare makarata lagwa Ward ɗah ɗah ziraha zirara ngig zir vakar biya ngig zir kasukwa zir da ɗah ɗah usmane umma usman, usman a dalda makaranta auh to wa ina nga ko bina ayo whara ahh a sah adalho ay ze saha umma daddaha daddara dalda guje wa guhe kume eh guhe a dal ghe umma nusaha nusara nusara nga nusar vakar biya ai da labarɗa kwarkwarbiya ayo whara adalda war da ɗahɗahaa ziraha zirar da ɗahdah usmana da ɗah ɗah zirana ayo uzale to se saho ayo selo nigharɗin igha watigha umma mama habiba nga mama habibabi inafa uɗahe mama habiba a amtss kuma kai gazagila ɗosoki labarikan ziɗ biya la bar mutuwa kan ai kowa ehh hakane amman kam se usah manga manga ha kuri ayo whara jhigem lehh umasa sarghire umma tsaghwaho ware usman, usman ngig da kwarkwarbiya ao alda thir ai thir uɗahe ahh thir drive r ai to Nga lav da kwarkwarbi sai yizgila mɓa sauki yazgila kan ngig yazgila kan wahai biya nga wahal biya to labar da kwarkwarkam sa aduwa jhigem tame ago wharo usig da duwan mona ngig fatsiya ai ak nga fatsinbiy juran ndathanukam fatsi uɗan da a warkwa kuma a ngig mana ah ngig allah usig da vona ngig fatsi ina ai usig da van a ayo wharo ngiya an na yuwe a ba ɓu yuwe ujhale yazgila mɗo sa'a nga ya yas akay ayo ahh uɗahda uɗah naha nah mɓekila mɗekil ngirwana ah ina aɗo koɓaja allah ina a ɗu koɓaha aɗuma ai nga ngig mutunchi ai aɗu koɓaha aɗuma ai nga ngig mutunchi ai aɗu ina a kasuka naghbuga anafa ah ngabiya ah khiɗina da barbuga nga koɓ ma se yizgila mɓos a'a kawai jhiyem da da jhgeme ayo whara naba use, use, use us zirara ago who roba babthidara jhigem tame umma zira umma zirah ena ah zirara fa ah umtssa kuma umtsiga kuma ha ah ta aɗu yazgil ngig yazgila tathme lablana mara hakuri labari kam ziɗ biya. Sai allah sai yazegla baa sa'a aya waddakh annaha enna ah medan ah adunfa ngabiya labar da barbag mana labar usman, usman ngig nus ngig nus us ngig nmus an vakar usman, amma kam nga threa be ngig nus nga threa kuma ai khur bega kuma bab thide bm ngig nus nga threa wakh an naha jika kawai sai nda nudda ngudda ha nus ba usmana anfah, ha nga threa kam worda barbaga ah kaffe ngig yazegola ngig yazogala ai ngig yazeglo bada yazogala ne da barbaga ah kafna un usman ku usmana nda barbuga kafina ngig yazegala eh yabar gaskiya kam ngig yazegala ah, amman labarin da babag nga threa biyakan nga nasa nus vah khurbe nda ngadda ngudda nus da usmana, ai khar kam manu barbag threa da barbaga nus nga threa kam nga nus vakar biya <hesitation> usman kitakwa vakar ya zebba kbar biya ai nda sakwa du sukwe. Toh aya warda barbuga ngadde nda usman nda ngudda nasa, da thidar da thida worne saghare saghar worre saghar dadda, toh yazegala ba sara nan waddah an nahe zudan bal an naba kubba mashin, toh ngarwa an maha naha naira hamsin nga hamsin vakar viya anna enna nzeyam, da enna anna dubu kitakwen na du barbug umana nda manga manga hakuri nkhardi nkha wetekha nakhardi nakha usmana nas usmana ngig nzara voka usmana ngabe nga nzar vaka usman, toh yazegala bu sa'a yazegala da barbag nzar khur nga nzidd biya ayu ai sakhle labarikam.